<hesitation> ny <hesitation> intérripteur intérripteur hoe mamôno dia mamelogno mamaelogno jiro, zay tena asan'azy de apetaka amin'ny rimba zay izy, dia efa misy fil avy amin'ny courant avy akany mandeha amn'azy akeo dia raha ôhatry mitapaka zany ny sens nazy raha ohatra oe mitapaka ilay courant dia, zany oe mitovy oe <hesitation> i pehina zagny eh, mitovy amin'izy lay pehina dia maty jiro, raha ohatra hoe pehina ndraiky izy miherina mipetaka ilay fil agnatiny akao, dia igny ilay mahatonga jiro velogno.